ذات مساء، رائد فضاء اكتشف نجم جديد يلمع بطريقة غريبة في السماء. النجم جذب انتباهه لأنه مختلف عن كل النجوم اللي شافها قبل. بدأ يدرس النجم ويبحث عن تفسير لهالضوء الغريب، واكتشف إنه ممكن يكون بداية لشيء جديد في الكون. هذا الاكتشاف عطاه أمل وأكد له إن الفضاء مليان أسرار بعد، وإن الإنسان دايمًا يقدر يكتشف الجديد.